اكتر لغة احب أن أنا كنت أن أنا اكون بتكلمها اللغة الفرنسية بحبها وبحب اسلوب الكلام فيها وبحب أن أنا اتمنى ان أنا اكون بعرف اتكلمها